Thi thikin yathu nch'on yaa thjexin jngo kon thi ndaroni yathu nch'on yaa thjigingo thi semana rosechro nitachrii yaasa <noise> yathu nch'on thjengaya na thi dithjaxin nuo thi yathu nch'on yaa thi thjango nithjo kunixin thi ngunithjo la theyu nithjo, yaa dithja jngu nanu, yaa inchi thiki thi chujneni chujni yasa binthena yasa la thikina nch'on chje'e thi thijaixin thi nch'on <noise> thi thiki ba thi thjango nithjo.